عشان النباتات حجتك تعيش لفترة أطول أول شي لازم تسجيها موية جليل كل كام يوم، وخليها في مكان في ظو شمس بس مو جوي ومرة بالاسبوع رش عليها موية شوي عشان ما تجف اوراجها بس كدة لا تسوي أكثر من كدة، وطبعًا تحافظ على رطوبتها كل نبات له احتياجات خاصة، فحاول تعرف عن النبات اللي تزرعه شوف ك إيش يحتاج بظبط.